Êntà gavé la roba dal cungelatur, bütela ënt ün piat <hesitation> bütela ënt ël furn, avisché ël furn e deciddi la temperatüra e ël temp ch'ün a völ lasé la roba ënt ël furn